गरि मने ब्रन्द्, जेनो कुअ अमि भ्म्व्, तबिśअत् फेर्ररि असे, होन्द असे, तबिśअत् फोर्द् असे, लम्बोर्घिनि असे, पोर्स्छे असे, तबिśअत् तोयोत, तोयोत असे, औदि असे, तबिśअत् सुजुकि, तत मोतोर्, तबिśअत् भेन्त्लेय् असे, तबिśअत् छदिल्लच् असे, तबिśअत् दोद्गे, तबिśअत् होन्द असे, जीप् असे, किअ असे, तबिśअत् होन्द, तबिśअत् तबिśअत् क्त्म् असे, तबिśअत् तबिśअत् अल्फ रोमेओ असे, अरो लम्बोर्घिनि असे, भेन्त्लेय्,।